Raha izaho manokany aloha de gny hany mamy ro tiako atao hany marandray, gny itiavako azy mamy igny zao mba mitondra hery amy vatako igny jusky tsy ho foran'gn'andro hariva, na mahazo hany atoandro na tsy mahazo hany aho haiko hoe mba fa misy <hesitation> hery amy vatako zay amin'igny mamy igny; gny matsiro tiky tsy itiavakao azy <noise> io lasa monaimonay aho tratry ny masoandro be igny, lasa malaky mosary tsy mahavita raha, mila ny matsiro igny avao.